صراحةً كنت أسويها مرة كثير إنه أشوف شخص وأعمل نفسي ماني شايفته عشان ما أضطر إني أوقف وأتكلم معاه، <hesitation> ال- كانت تحصلي كتير أيام الجامعة لأنه بكون مشغولة اليوم مرة مليان عندي محاضرات وعندي سكاشن، فأسوي نفسي ماني شايف ذا الشخص اللي مر أمامي عشان أنا أكون مستعجلة وأبى أروح وما عندي وقت إني أوقف وأتكلم معاه، وكمان في الشارع قد حصلت لي يعني مع صديقة وأنا كان عندي مشوار وما قدرت يعني أوقف وأتكلم معاها.